Ɗo'o kam kuuje ɗiɗi nuɗɗirre e hoolaare. Foti a nuɗɗina e goɗɗo <hesitation> waaway o waɗa wonnde huunde nden. Ammaa kadi a hoolaaki. Sabu kayre hoolaare e nde waɗiree hannde-jaango. Kuuɗe ɗe neɗɗo huwanta ma, walla gonndal ngal on ngontiri hannde-jaango, waɗta a hooloo-mo. A hooloo no o wontiri, a hooloo ko o wi'ata, e ko nanndi non. Ammaa kann- kayre nuɗɗirre, a nuɗɗiray tan nder ɓernde.